Bueno, rí na̱ni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ mbu̱ya̱áxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱, xuajen ríge̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> ndóo yáá nagáñúú, ste̱e̱, jñáma gajmíí, ste̱e̱, xtángidi. De- depende mbaꞌa fecha juun ne̱, ndo yáá naríga̱ aniversario régo̱o̱ mbá escuela, oo ndxa̱a̱ régo̱o̱ xuajen. Nagáñúu̱, ste̱e̱, ndóo yáá nagáñúu̱, creo que na̱ni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ, porque luego naxpátri̱gii̱n rá, e̱ste̱e̱, nuguáxuu̱n o na̱ngra̱ꞌiin khaa xtuájen, khaa xtángidi, naꞌ-na i̱mba̱ lado egóo̱ kuaꞌnii. Rúꞌkho̱ juun rí na̱ni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ mbu̱ya̱áxo̱ꞌ. Oo ndóo yáá, ste̱e̱, nutsíin, e̱ste̱e̱, e̱je̱n nuu, ste, <hesitation> nuñíi̱ e̱ste̱e̱, <hesitation> nu̱ni̱ꞌñáti̱ya̱a̱ꞌ mbáa a̱ga mí mbuya̱a̱, jaꞌyoo rí mbuya̱a̱ a̱ga, pero a̱ga tsúꞌkho̱ rá, e̱ste̱e̱, nu̱nda̱wáa̱ khaa miꞌtsín. Nun, i̱wa̱á ngíjyúu ma̱ꞌne rú mu̱tuwii̱n, rúꞌkhue̱n, ste̱e̱, mbá ste̱e̱, tikhuu rí ikháanꞌxo̱ꞌ na̱ni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ mbu̱ya̱áxo̱ꞌ mangaa. E̱ste̱e̱, ndóo yáá naríga̱, khaa juego, por ejemplo, fútbol rá. Pero, xóo phú i̱mbrúthun gu̱ma jyoꞌ porque xóo awúun ruꞌwa nuni̱i̱ ne̱. Ste̱e̱, ndo yáá ríga̱ mi̱ndaꞌkho khaa chíba mbo̱ꞌ, jngó, e̱ste̱e̱, ndíi ndu̱ya̱áxo̱ꞌ rí mu̱ndu̱ꞌwa̱xo̱ꞌ, rúꞌkho̱ phú nu̱n- na̱ni̱guaxo̱ꞌ ikháanꞌxo̱ꞌ, e̱ste̱e̱ rá, ná mbu̱ya̱áxo̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱. Mangaa ríga̱ e̱mba̱ khaa fuego xóo nuni̱i̱ rí natsimúu̱ mbá ikhaa exe̱, nu̱nda̱wáa̱ sebo. Xúgíin e̱je̱n tsí na- natsimúú rá, ríga̱ rí mawáꞌníi̱ ndu inúú, jndu inúú exe̱ rá, ríga̱ tima regalo. E̱ste̱e̱, rúꞌkho̱ juun rí jaꞌyoo ma̱tsimúu̱ ikhii̱n, pero mbá mbá naꞌneꞌjubii̱n eꞌne rí miꞌtsín. Porque, e̱ste̱e̱, nu̱ndáwáa̱ mitsiúun khaa a̱ga ne̱, jngó ma̱ꞌne ngíjyúu̱ rí ma̱tsimúu̱ jndo ri̱jma̱á. Rúꞌkho̱ juun rí, ste̱e̱, tikhu fuego rí naríga̱ ge̱jyoꞌ.